ଇସ ସାଲ ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଥିଲା, କଲେ କି ଜୋ ଥିଲା, ଇସ ସାଲ ରେ କୁରୁନା ଲଗବଲୋଗ ଖତମ ହୀ ଆଈ ଜାଈ ଥିଲା। ତୋ ଖତମ ହୀ ଆଈ ଜାଈ ଥିଲା, ତୋ ଲୋଗଡାଉନ ମେଂନେ ଭୀ ଧୀରହ ଧୀରହ ହଟୀ ଗଳା, ସବ ନର୍ମଲ ଆଈ ଲାଗିଲା। ଲେକିନ ସବକର ପରିସ୍ଥିତୀ କ୍ଯା ଅଚ୍ଛା ନହୀଂ ଥିଲା, କଲେ କି ସବକର କାମ ପଡୀ ଥିଲା, କାରୀ ପକେ ଅଚ୍ଛା, ଅମ୍ଦନୀ, ପୈସା ଅଚ୍ଛା ନହୀଂ ଥିଲା, ଜୋ ଥାରୋଂ ସବକୋ ଦିକ୍କତ ହୋ ଥୁଲା, ରାସନ, ପାନୀ, ବାକୀ ଚୀଜରେ, ମହଂଗାଈ ଭୀ ବଡୀ ଜାଈ ଥିଲା ଇସ ଅଚ୍ଛା ମେଂ ଇସ ବାତ କୀ ଗଚ୍ଚି କନନେ।